Aya sifuri mwenga mbiyi tatu nne shano sita saba nane kenda tisa kumi, kumi na mwenga kumi na mbili kumi na tatu kumi nanne kumi na shano kumi na sita kumi na saba kumi na nane kumi na tisa ishiini, ishina mwenga ishina mbiyi ishina tatu ishini na nne ishina tano ishina sita ishina saba ishina nane ishina tisa saasini, sasina moja sasina mbili sasina tatu sasina nne sasina shano sasina sita sasina saba sasina nane sasina tisa arobaini, arubaina mwenga arubaina mbili arubaina tatu arubaina nne arubaina shano arubaina sita arubaina saba arubaina nane arubaina tisa hamsini, hamsina mwenga hamsina mbili hamsina tatu hamsina nne hamsina tano hamsina sita hamsina saba hamsina nane hamsina tisa sitini, sitina mwenga sitina mbili sitina tatu sitina nne sitina tano sitina sita sitina saba sitina nane sitina tisa sabini, sabina mwenga sabina mbili sabina tatu sabina nne sabina shano sabina sita sabina saba sabina nane sabina tisa themanini, themanina mwenga themanina mbili themanina tatu themanina nne themanina shano themanina sita themanina saba themanina nane themanina tisa tisini, tisina mwenga tisina mbili tisina tatu tisina nne tisina tano tisina sita tisina saba tisina nane tisina tisa mia. <noise>